Ɩvlɔ wanɩ kamadʋ atamɩ ɛlʋ la mɛ afɔ natsi ʋgbata wanɩ edigbo nʋ edigbo afɔ natsi edihagbetse ʋgbata wanɩ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ kʋ atanɩ afɔna ba dʋ atamɩ ɛlʋ nʋ itsuava akɔ naɣa tsi ɛkʋ wanɩ edigbo edigbo edigbo lamɛ ɔkadʋ ɛlʋɛ nʋ ɛdi lɛ edigbo edigbo li ka ka ka kome kome kʋalɛ kayɩ lanʋ ɛsɛ kʋ neyi, mɛ ɩvlɔ dɩnɩdʋ kʋ akɔna tʋma afɔ natʋ ma nʋ kanamʋ ɛsɛ nazɔ nʋ alʋ ɛdɩnɩ dʋ afɔna tʋma nʋ kayɔ natɛ yanʋ inyezɛ ɛdɩnɩ dʋ afɔnatʋ ma nʋ ɛsɛdɩ esetʋ kʋ ɔlɔdɩ ɛtsɛ la mɛ atanɩ la matɛ kɛ sʋt́a kʋ afɔnatʋ ɩvlɔ de ma dʋyi la ɔta nʋ ɛs.